í gær hlaut Gunnar Baldursson leikmyndahönnuður heiðursverðlaun edduverðlaunanna fyrir ævistarf sitt á sviði sjónvarps og kvikmyndagerðar en Gunnar hefur starfað hjá sjónvarpinu frá árinu nítján hundruð sjötíu og eitt við hittum Gunnar á hans heimavelli niðri í leikmunageymslu og byrjuðum á því að spyrja hann hvernig ferillinn hefði hafist ég sótti hérna um vinnu sem grafískur teiknari og fékk ekki svo var hringt í mig af því það vantaði málara á meðan það væri verið að auglýsa eftir málara

ég fékk

að vera hérna í hálfan mánuð til að fylla upp í þá vinnu sem þurfti svo var ég bara þar sem hundruð leikmynda fyrir þætti af ýmsum toga sjónvarps og kvikmyndir litu dagsins ljós en hver er galdurinn við góða leikmynd það er bara að gera þetta eins trúverðugt og hægt er gera eins mikið og þarf og eins lítið og maður sleppur með gott kvöld Spaugstofan var rosalega skemmtileg hún hélt mér hérna lengst af

Gunnar sá um leikmyndir fyrir Spaugstofuna öll árin sem hún var á dagskrá og þá þurfti oft að hafa hraðar hendur enda aldrei meira en örfáir dagar til að smíða umgjörð um heilan skemmtiþátt eða jafnvel vestra þar vorum við of seinir við náðum ekki á réttum tíma með frumsýningu það munaði einhverjum hálftíma er fólkið að æpa villi farðu heim nei

svo þegar borgarstjórinn féll þá vorum við búnir að plana þátt og svo var búinn til nýr þáttur í rútunni

á milli staða það var mjög ótrúlegt hvernig spaugstofumenn gátu bjargað sér þar maður hugsaði bara í lausnum en ég hafði það sem prinsipp að segja aldrei þetta er ekki hægt þá stakk ég kannski upp á því að breyta flugvél í rútu eða eitthvað sem var auðveldara að eiga við ég er bara þannig að mér hentar vel pressan ég kann ekki að nota tímann þegar ég fæ tíma flækjast eitthvað og þegar upp er staðið hef ég verið mjög heppinn með samstarfsmenn hérna í

ég bara þakka þeim fyrir hjálpina

eiga þetta líka auk Spaugstofunnar gerði Gunnar leikmyndir fyrir ótal sjónvarpsþætti til dæmis

Stundina okkar Gunnar hannaði leikmyndina í mörgum tuga sjónvarps og heimildamynda svo sem í draugasögu og verstöðina Íslandi að ógleymdum kvikmyndum á borð við óðal feðranna hrafninn flýgur og nú síðast algjör sveppi og gói bjarga málunum ég varð að treysta að það væri í lagi sjálfur feðranna þar þurfti Jói að detta af þaki

alltaf þegar leikari þurfti að gera eitthvað þá prufaði ég

á þeim sjálfum til að geta sagt honum að það væri í lagi að gera

ég var alveg skíthræddur að hoppa fram af þessu þaki þó að ég væri búinn að byggja

það var svolítið stórt fyrir mig að gera það einu sinni var ég

vorum við í Spaugstofunni og hittum Pálma uppi í ljósastaur eins og alþjóð er er löngu orðið kunnugt ég treysti mér ekki til að hanga svona á undan þá leið mér langverst af öllu í öllu svona þá hafði ég ekki tök á þessu sjálfur að þetta væri pottþétt í sannfærandi leikmynd þarf góða leikmuni og í gegnum tíðina hefur Gunnari oft verið treyst fyrir dýrgripum í einkaeigu

þá skipta vinnubrögðin máli í Spaugstofunni alltaf með möppu með mér endurnýtti úr einhverju prógramminu og þar raðaði ég alltaf inn atriðunum hverju fyrir sig svo vantaði mig einu sinni bíl ég fer í bílasafnarana og spyr þá þeir vita ekki um neinn svona bíl segja reyndar það er einn sem

á svona bíl sem þú ert að spyrja um en þessi eini

lánar aldrei bílinn sinn ég hringi í hann og

hvort ég megi koma í heimsókn til hans og gerði það með möppuna og fletti hérna erum við að fara að gera þetta og þetta þess vegna er ég kominn mig vantar svona bíl heldurðu að þú værir til í að lána mér hann hann segir bara strax já fæ ég ekki að fylgjast með segir hann í tökunum jú alveg sjálfsagt þá bílinn til okkar líka já já svo klárum við þetta allt gengur upp þá spyr ég hann hvernig stóð þú lánaðir mér þetta það sögðu allir að þú værir ekki til í þetta þá segir hann það er þessi gamla mappa sem þú varst með maður sem fer svona vel með hlutina sína honum er treystandi og það er komment sem ég vil gefa nýjum mönnum verið traustsins verðir komið þið sæl það vakti feikilega athygli á sunnudagskvöld þegar kvikmyndin

eftir bandaríska leikstjórann hlaut Óskarinn sem besta myndin reyndar eftir að tilkynnt hafði verið að

á margan hátt og kannski ekki hægt að hugsa sér mikið ólíkari myndir sem kepptust þarna um þessi verðlaun en Moonlight og

svo þessa mynd sem er uppvaxtarsaga ungs samkynhneigðs blökkumanns í fátækrahverfi á Miami sem elst upp við mjög erfiðar aðstæður eða hvað algjörlega þetta er mjög merkilegt þessi mynd er að brjóta blað í kvikmyndasögunni þetta er fyrsta myndin sem fjallar um

fyrsta hinsegin myndin sem vinnur sem besta mynd á Óskarnum og ég verð að viðurkenna það að mér fannst stórmerkilegt þessi mynd skyldi bara yfirleitt fá tilnefningu því að það er ekki oft sem myndir fjalla um samkynhneigð eða hinsegin málefni eru tilnefndar sem besta mynd

verið síðast í alvörunni tvö þúsund og sex þegar sú góða mynd Brokeback Mountain tapaði mjög eftirminnilega fyrir myndinni

fjallar ekki bara um samkynhneigð heldur fjallar hún um samkynhneigðan og svartir fyrirgefðu samkynhneigðir blökkumenn eru mjög sjaldséðir í Hollywood myndum mögulega er það af því að þetta þetta er flókið umræðuefni það

að takast á við það efni eða jafnvel að framleiðendur

talið að þetta yrði ekki nógu arðbært að gera mynd um svartan homma

getum við sem höfum séð myndina verið sammála um það að þetta er afskaplega góð mynd við erum að fá frískandi sýn

inn í ákveðinn veruleika frá óvenjulegu sjónarhorni það er vafalaust ein ástæðan fyrir því að myndin fær þessi verðlaun sem besta mynd þú talar um þetta óvenjulega sjónarhorn og nýja sýn ég hugsa að staðalmyndir svartra í fátækrahverfum í Bandaríkjunum sé þá kannski helst að það sé harka og ofbeldi og mjög ríkjandi

við fáum líka þessa hörku og en við fáum þarna mýkt inn á milli og fáum kannski nýja sýn á staðalímyndir í bíómyndum sem við þekkjum öll úr

er þetta afskaplega vel leikin mynd þessi mynd gerist á þremur æviskeiðum aðalpersónunnar

leikinn af þremur leikurum sem eru allir feikilega góðir leikurinn og handrit og allt gengur þetta upp ali sem vinnur þarna síðan verðlaun sem besti leikari í aukahlutverki og mjög flott að hann skyldi fá þessi verðlaun

að viðurkenna það að mér fannst strákarnir þrír sem leika aðalpersónuna í myndinni á þremur mismunandi æviskeiðum ég hefði viljað sjá einhvern þeirra fá tilnefningar mér fannst

einhvern þeirra hljóta verðlaunin en heilt á litið

mjög sáttur við þessa niðurstöðu og og

sáttur við það að bæði hann hafi verið tilnefndur og fengið verðlaunin

móðurinnar í myndinni hún er líka fantagóð hún átti í sjálfu sér alveg þessi verðlaun skilið að þínum dómi en þetta kom nú samt mörgum á óvart að Lalaland skyldi vera velt úr sínum örugga sessi

þetta er góð mynd

um bransann þetta er mynd sem akademían ætti að elska það sem gæti hafa orðið henni að falli er var rosalega

þá fer fólk í bíó með miklar væntingar mögulega stóðst hún ekki væntingar hjá fjölmörgum það er stórmerkilegt að mynd eins og sem er lítil mynd og afskaplega lágstemmd skuli leggja risa eins og

að velli maður spyr sig líka um þau menningarpólitísku skilaboð sem felist í því að verðlauna þessa mynd einhverjir gengu svo langt að segja að veita

þessi verðlaun

það væri beinlínis eins og stuðningsyfirlýsing við Trump hver eru pólitísku skilaboðin með því að veita þessi verðlaun það eru klárlega pólitísk skilaboð þarna Hollywood er búið að vera í stríði við Trump Trump

í stríði við Hollywood og svo einhvern veginn

aftur núna á Óskarnum það er stríð í gangi þarna á milli

föstum skotum á Trump við sjáum það að íranska myndin var valin besta erlenda myndin leikstjóri myndarinnar mætir ekki til þess að taka við verðlaunum

mótmæla ferðabanni Trumps það eru pólitísk skilaboð í gangi það er svolítið verið að gefa Trump

hún er vel skrifuð vel leikin eins og ég minntist á áðan svo er þetta mynd sem snertir á þáttum einsemd tilfinningalegu uppgjöri sáttum og fyrirgefningu þetta eru hlutir sem við tengjum við þú nefndir aðeins fyrr þetta óvenjulega sjónarhorn og þessa nýju tegund af sögu sem gengur svolítið gegn þessum staðalmyndum Hollywood myndanna það er svolítið fallegt að hugsa til þess að á sama tíma eða aðeins fyrr um sama kvöld þá var verið að verðlauna kvikmyndir hér heima á hér var það Hjartasteinn sem sópaði til sín verðlaunum mynd sem líka sýnir svolítið óvenjulega sögu óvenjulegt sjónarhorn á tilfinningalíf ungra drengja

frábær mynd í alla staði og vel að öllum verðlaunum komin

sýnir það bæði með þessum verðlaunum hérna heima

hvert þau fóru og svo þarna úti

öðruvísi sögur

ferskar sögur gott kvöld eitt af þeim atriðum sem stóð upp úr á nýafstaðinni margmiðlunarverkefni eða jafnvel bara sem hugmynd hún vakti engu að síður athygli fyrir grjótharða

og sviðsframkomu sem dansar á mörkum hins hrífandi og annarlega við hittum og hefur það fyrir sjónum að varpa spegilmynd á samfélagið við sjáum

til að afhjúpa þessa svikamyllu hugðarefni okkar eru mörg allt frá dauðanum umbyltingu á samfélagi manna tilgerðin sem felst í mannlegri tilveru heimsendir það er

hvernig við komum fram á könnum sjálfir við fæðumst inn í ákveðið ástand samfélagi

sviðsetningar þar sem okkar ímynd gengur kaupum og sölum

sem popúlisminn er að hreiðra um sig aftur vestanhafs og á meginlandinu við getum ekki breytt hlutunum við getum í besta falli afhjúpað þá við sjáum enga ástæðu til að einskorða okkur við tónlistarmiðilinn hann er að mörgu leyti takmarkaður bundinn í ákveðnar kringumstæður sem eru gjarnan tengdar við óhóflega drykkju og neyslu af ýmsu tagi neyslu af ímynd grafalvarlegir uppi á sviði og búumst við að fólk taki þessu alvarlega

þetta er óumflýjanlegur raunveruleiki

rétt eins og það er óumflýjanlegur raunveruleiki að stöðugt að vera að selja sjálfan sig þegar við seljum okkur þá verður það fyrir mjög mikið

alls staðar sé ég slikja ákveðin slikja af kaldhæðni og tvíræðni birtist í öllum miðlum allri list til þess að ná í gegnum þessa slikju þarf að taka sterkt til orða það þarf að öskra svo að einhver heyri

verða afhent í kvöld hátíðin hófst nú fyrir stundu og heldur verðlaunanna í kvöld hingað til mín eru komnir tveir góðir gestir Arnar Eggert Thoroddsen Árnadóttir tónlistarkona og í samtökum kvenna í tónlist

takk við skulum byrja bara

hvaða ályktanir er hægt að draga

afskaplega vel á þetta heilt yfir þetta er auðvitað ár

að ryðja sér til rúms í meginstraumnum getum við sagt ég er nokkuð sáttur við þetta mér finnst reyndar popp og

þetta ár ekkert hafa verið sérstakt þannig pillu litla bombu fyrir tveimur árum voru rapparar mjög ósáttir

nú er m c Gauti rappari með níu tilnefningar langflestar einmitt það

af því að nú er kominn vettvangur það er nýr flokkur tileinkaður þessari tónlistarstefnu það var bara markviss

veit ég að gera það og lesa markaðinn

eins og hann kemur ég tek undir með Arnari ég er ánægð með þessar heimtur og rappið er að fá þennan vettvang sem það á skilið og líka raftónlistin það er breyting þar á

Gísli Pálma forgörðum í fyrra til dæmis en er einhver skýring á því hvers vegna rappið er svona afskaplega gildandi í rauninni bara tekið yfir stjörnu hann er mjög sjarmerandi maður hann Gauti hann er svona poppstjarna hann hefði náð langt hvar sem hann hefði haslað sér völl eru einhverjir skandalar í þessu eitthvað sem við söknum sérstaklega já það eru ákveðin atriði sem við viljum fá að tala um

ég ætla að leyfa þér að byrja ég myndi ekki tala um skandal það eru ákveðin stef sem eru gegnumgangandi og hafa verið síðastliðið ár líka svo ég setji

eru mjög verðugir fulltrúar íslensku

tvö þúsund og sextán að því sögðu þá er þetta á að vera birtingarmynd þess sem gengur og

gerist í íslensku tónlistarlífi en það er ekki alveg kannski eins og ég upplifi það út frá því hvernig ég upplifi grósku

tvö þúsund og sextán það kannski helgast af þessari síu

mjög ánægður með hvernig bjartasta vonin fór þar eru þrjár konur og tveir karlar það sem við erum að glíma við hérna með konur og karlmenn í tónlist er

árhundruða þróun og það tekur því miður við erum svolítið óþolinmóð

en það tekur áratugi að vinda ofan af þessu líka öfugt við það sem margir halda að hæfileikar séu nóg til

að komast áfram það er ekki þannig af því að tónlistarbransinn er með kerfisvillu innbyggða sem auðvitað hyglir strákum umfram konum því miður en sem betur fer og ég tók eftir

fólk er að reyna að vera svolítið meðvitað og

mér finnst þetta stundum ganga afskaplega hægt Védís maður sér kannski að konur og kvenflytjendur eru tilnefndar í ákveðnum flokkum sem skilar sér ekki í flokka eins og lagahöfundur ársins textahöfundur einmitt það er líka þetta stef og bara mjög mjög hressandi að heyra Arnar Eggert

opna á umræðuna það eru plötur ársins lag ársins sem tónlistarkonur fá tilnefningar fyrir en þær enda aldrei sem lagahöfundar eða textahöfundar og þetta er bara grimmd orðræða sem hefur verið tekin fyrir í rannsóknum þá er þetta einmitt þetta klassíska stelpurnar eru nýliðinn bjartasta vonin það stimpil sem fullmótuð tónskáld þá eru þeir komnir í það að vera lagahöfundar og textahöfundar

gerendur sem láta hjólin snúast dálítið hvað um áþreifanlegan árangur sem þið hafið náð í

fóruð að vekja athygli á þessu

fyrst og fremst að opna samtalið það eru tvö hundruð sextíu og tvær félagskonur í

við tónlist og allt þar í kring í þessum iðnaði en langflestar eru flytjendur og tengslanet og skiptir mjög miklu máli að skapa svona

getur átt þetta samtal og líka bara auka sýnileika kvenna þannig að það hafa verið stórir tónleikar það hafa verið

og eitthvað samstarf

við stelpur rokka sem eru svolítið að efla grasrótina og virkja taka upp hljóðfærið og raða sér líka á ólík hljóðfæri eins og trommur og bassa og við sjáum að það er ekki nógu mikið um það burtséð frá þessum atriðum þá upplifir maður engu að síður að það er

ákveðinn kraftur

kannski endurspeglast í þessum verðlaunum þau voru að leggja upp laupana fyrir ekki svo mörgum árum en nú virðist vera meiri orka það er greinilega búið að setja þetta í smá yfirhalningu ég finn meiri kraft eins og Védís nefnir speglar það sem er í gangi ef það verður

tvö þrjú ár að vera þá með sérflokk fyrir það mér líst bara mjög vel á það

staðið sig mjög vel sem að þessu koma það eru allir að

gera sitt besta líka á þeim forsendum að þetta eru á Íslandi sem er ágætt að taka fram af því að þetta er ekki einungis

þarna ertu með fagaðila sem sitja í dómnefnd og og taka þetta fyrir út frá gæðum þetta skilur dálítið að og þetta er

í kvöld þetta er uppskeruhátíð er að streða þetta og er á þessum vinnumarkaði þetta er stór hluti af vinnumarkaðnum og þetta er fallegt nú er rætt um áfengis frumvarpið og hvort selja megi áfengi í matvörubúðum en minna rætt um áfengissýki og afleiðingar hennar alkóhólismi er

allir veikjast börnin mest alkóhólismi hefur líka verið kallaður sjúkdómur einmanaleikinn situr til borðs með hverri fjölskyldu og

hægt er að deyja úr harmi þá er hægt að deyja úr einmanaleika sonur minn sagði við mig um daginn mamma ertu ekki bara einmana nei sagði ég ég er með gigt mér fannst hér áður fyrr ég

vera einmana en þegar ég fór í áfengismeðferð á sínum tíma var ég sett í þagnarbindindi í sólarhring við það tengdist ég sjö ára barni sem var þjakað af sjálfsvorkunn og einmanaleika á leið í skólann það merkilega var að

tilfinningarnar fengu pláss á leið í skólann eina leiðin sem ég átti fyrir mig heima eða í skólanum var ekki hægt að tala um hvernig mér leið börn alkóhólista bera mörg einkenni skömm mikilmennskubrjálæði ótta geðveiki vantraust og þau kenna sér um og fara þess vegna að reyna að laga ástandið með þögn ólátum hetjuskap eða þrældómi hvar sem við ætlum að selja áfengið þá skulum við byrja á börnunum þetta lagast ekki fyrr en hægt er að taka þetta var ekki þér að kenna og já ég elska þig börn verða að fá að heyra það

það séu einhver merki um ást ekki bara orð þú ert hérna á jörðinni til að vera elskaður